Ny tendrombohitry haiko zao: andatabo, de vohitsy miary iny koa. Ty renirano haiko zao: mangoky, fiherena, onilahy, ifaho. Ty farihy haiko zao: farihy lanirano roa, ranobe koa.